Hapasniguballooniq ummaq tuujaos, et tuud gaasi, hapasnikku, sääl seeh hoitaq, et tä minemä ei lääq. Näütüses viialotsil ujojil ja tuukriil um tähtsä tuu, et hapasniguballooniq ummaq, vai ka mõnõl korgõh lindajal vai ka näütüses kosmonaudõl.